Eh, ino eh, ino mestu, eh ino mestu amo este qui quimati tlenuras nicuchi o ino mestu eh, cuidaroua ino eh, este, cuando nicuchi eh amo quicauas ino calaquis ino, ino este, quieuatl, quieuatl amo calaquis porque ompa cah ino mestu, ino mestu que amo quicauas calaquis, eh. Tla naha amo niec, niechista eh, ino mestu quemah cuali qui quitusta amo amo quicauas ino calaquis ipan nochu porque yaha ino mestu eh eh mo, mo este, pues ino que quiebicas ca niepa, amo quicauas macalaqui <hesitation> porque mestu amo amo quicauas macalaqui no coutl, ino coutl quiniqui, eh, maqui macalaqui pero amo, amo ino mestu amo quicouas, ino mestu ca, ca, este, quiemah, eh, quiemah quiniquis calaquis pero amo quicouas ino mestu, ino mestu que, pues amo quicouas ma, macalaqui, eh, que, quiebicas ca, ca ocsente, ca ocse ca ocsente loro, amo, amo quicouas macalaqui.